استقامت چِھ رکاوٹن، ناکامین تہٕ چیلنجن باوجود چلان روزنچ صلاحیت، تہٕ یہٕ چُھ رکاوٹن پیٹھ قابو پانس منٛز اہم کردار ادا کران: